Bueno este tä'ak este sosut verdura, punta de chayote y nkojta't este un pedazo de cebolla y un pedazo de tomate, koj y tejenä se'tu't este sosut carne de puerco este nkojtayut cebolla, nkojta't tomate, despues de que känhu despues de que känhu nkojta't cebolla, nkojta't tomate y este tejenä este nä este nkojtu't ä ane' nkä'sutät tortia de mano.